yadna makwa waliya hijira gwoziya amma dzuvunda tumbudina ghaghush ime ghobi maghaga dzomun dzov dzovul ghwaghushime haha ghaganunda inatu mogi ndechina ghwagnushime ghobinghobi mahga kadzowi ngulma ushinha d’e tiwa, ghasha hukuna uvada tugalumaghna damulanuta nechiya ghwaghushime dzowuya kuma guleny hijira yad makwa gwoziyah makwa waliya toh sasuni lamung toh neche dzowun dzowi mahga na'ngulma d’amulunta unga ko hjiira nana innu hadu mulwawa ndzuka d’akana wahalaya nayan yanga zall sungagho toh mulwana hijirana ma malokachiya lapya luwe ngulmabuna amma dakanana thad thada ndzuka thad thada ndzuk kudakana konnu kudi bula kufkulaka koba nuweda suk kama kwab’unda sunganach sunga nastasa lnada mahgama dakana konnu magamaga dsada neche agi darakad zowi kamogi na ghwsghushime dzowi kaghobi mahga na’ngulma kada dadzovi naira hutafa naira ghwanga tiewin neche dzawati gwaghushime sadzongye toghiyo dzonga nganne tuturi dahata kudakana ile tugutha ha lafiya ishashewa neche ghwaghu shime dzowi mahga jari nganama ku dakana had humawo koba mbuda dzuv ngannama had dakanau naghuyek ghudyek sunga guiya mahaha kwaba kuli mbul tala mbula hasha sakuli farko mbula hasha dakangma nara biyambula agi sungata magamaga kwaba gada kud’akana yauwa Neche d’amalunda kori ina mbudad zova nganne konungana thad thadana negol damog nafa nafa ngudufiya negol damogi toh aha ushinho mogi mogka ndanahan navaya nganne agha ndzok ngannama haduwa mahad kam thabukawo toh mahad dzata dzi ina lumakam thabi kambudi dzov sosaiwa toh ha’ina luma ngannu kw aba nganne hadu dzov kwaba nhana kudakanama buliga niche gi dara kahabati mbata ghwaghushim mahga niche dzowi ghwaghushime dzowi kana navana inadzawatadzi ghwagh-ushime toh agha vana nganne ivung tsughunayun amdiya nakwabi tupula lo unlapiya luwabeke chuh dachughurka na mahgah hakwaba dzomkawo ha’ina da dzomka bukam amma daknana lulaka thunthaka ghugahkam ai’dakana nakwabe pulka ivunga tsuhurkama kwabayo nambadun da mbadka kubdakanama kwabayo agye dadzovka inakakaghe banafa ngudufbe kalalobul ndzukna buna shiya damalad nganna niche kori damal nganna umba naye bukam hadu ha’ina shakwiduwa kuma gulenye vana nganama dzokz ghwaghushime tudzovkakam ai’dachughurkana daghin hankalah unkaghma dakor kana anne sasaki chachughuraka dafataka hankal mahga amma vanakanana nekakada mogi hijirakana nadole dalalobka mbuda dzuv nganna mbudaka nduna mbudaka nduna dadzovka amma matsa datsi ina mbuda dzuvkam ko thunna shida nganne kokek nganna ma sadaskwi sadoghi tun sudaghu vo ammadakana gwayu gwaya ina ganama kabatama tsatsa tsabar thad thada ndzuk ɗakanana natufuza mahga Kana tudubnavana ha’ina kaɗata unga tsahe dogh sudaghuva ngananawa niche tumbuɗati dzuwa ghwaghushme agha ushinha hahaɗe mahga uvulagh tugatma nekak damog va ngu dufa ndzukunana se unhankaliya wallahi navayach kam niche kam niche mogi navana nganne unhankal unhankale vlta dzadzaya dambuda ndambuɗi agha konne lublaka dasuk unluma kudakanane dsadayo <noise> nasa kudakunda sukwata sukwakwa ndambaya sasukaka kuddi daghina taghinaka ndechna naghiyetu ghuda ka unga ɗaɗaf kudakanama thada sasukwa shilhama wuye mahangna darakaghmahgama kaɗol ska vitunde shasharako sagasa haɗun uvula nechuwa kaghma mbakakasukwaka ai’ ngumma ndamulanunt amma ta wagiv neche dotsu tawagiva tumbuduyun dzov mahga mahgo nganne mihah damulunl ayin vitunde ha dzavabu zalle tawagiva lumawa damulunl amulaka nadakane naghiyun da dasukwata zall damahgama wahalaya sukwal ghiyo sukwal nana konnuwe saskwa kaghn afa lna sukul sana durmuk hutaf unwnvkam dakanama neche lala durmuk ghwanga umdashidma harlala durmuk hasha kwabe tasukul kudakana annasa unwurkakam na ina durmuk durmuk g hwanga durmuk hashe had uvu lahma daskwal asukwe ina karyadile amma dakanana sukwatagaka ina di ndechi eh’ shilhama thad thada ndzukna sede ndzuka kudakanekam amungasa dadamun saukiya ndzuk bukam unwahala ndzuk kudakana gaskiya sede alalaba ungasa dada mung sawun loka chiya ndzuk dakana gaskiya sede dadamungye datako dula sungama dadamung saukiya ndzuk Unvayuwa dakcana neche korul bukam hadwani inashakwidu toh alaghunda kwarakwarayun ɗamalnama use us mahang nakda kada gaskiya neche kwaral vaya nganna damalad nganne dakana kudi namb-ada nambad daghuduna daghud unama durmuk ghwanga lunga nubtabu sefunfaka durmuk kusan wangeh unthiba kaoka dajeb jamaka sadurmukagh ghwanga kudi lubtalaka nanai durmuk hutafa kuddi lunga nubche durmuk hutafa gulen sunungatache damagh ga ai kudakanana ghumow eh' thad thada ndzug kudakana wahala ndzuk kudakansfah gaskiya sede fa ngudufekam ndzulka dakanakan gaskiya thad thada toh negol da mogi unwurka bekudi suda ndzuka nayayun sasuni bughabiyun unwurka sosai vayunguna natew tewuyun kam amma tew tewvnunda satsug hurayun nganana ai'sa ngulma ndzuka amma dakanana thad thada ndzuka sede dadamungye datu kodm bukam thad thada ndzuk kudakana unwurkana kowa tughin hankalin ai’ kaghlra mangah kotughin hankalagho amma dakanana ai’ se unghankal kukuda ina inadamaghga kudi senagu dzomun dzomuka mbadun mbaduka datubalke dzomundzo muka ha’ina rugha dafuntaka unth ibawo warka kulufka kwaba ghuyeka abule daguduna kakma ghanye dadzomka ai’ tughing hankala kowa kuma wurka gaskiya zuda ndzuka naghudyeka ina uvulah inava kwaba uvulaghma ghuyya sukunsukawo lubla alamow ghaghuva ghan ghuvakudi komu sandasoki mulwah todzulo tughin haankala und amma dakanana kai thad thada ndzuk sede ungesa dadamun saukiya ndzuk bukam thad thada ndzuk gaskiya unwurkana tughin hankalagh kowa amma dakanakam Daga ushingho daga metho agha kwaɓa kudi gwayun gwaya tunda kondaga a’ai kondaga ushingha nda melha sedots kwaba dakana gwayuk nganama thad thada dakana konnuwe na ghuduk kak dasukns selubla kwaɓa kada toh negol damogi sefa ngudufe ungasa dadamung sauki ushinghunda vulamavula dadamung allaisa alatausayiya melhaya das upstasupa unda ndanamow gabadayaamakakabs dadamung hanlsalamowsalamow gabadaya neche kawai ndzukune bukam se ahankahi wallahi sefa ngudufe sepa ngudufe gabaɗayamow bukam sepa nguɗufe negol damogi unwurka tughin hanlrala kowa amma dakanckam sedzom ghang dafa ushingho ndafa melho sedzom ghang negol cde giys lraman gyase mokamde kanams nongulme damogi sefa ngu dufe navayache giya kaman gyabamow kam dakanama na ngulma ndzuka ngulma ndzoko gol amma vitashid ghina ghina hankaf ungyebamow golo geba walamowo ghina ghina hankale vura gurhanun ghurlulo vuraushingha gulen dar dar tsatsanguduf ghina ghina hankal jebe jebul daghuva golo vavnra ghurghu ghurhal tundo negef damoyi mulwamow kubga tughin hankal kam ai’ kowama davunu natughu val mulwa ai amma dakanana se unhankal agha gareghuka haghin tukuknitawo negol damogi sefa ngudufe wallahi toh negol damogi sefa nguɗife ai ndaga ushingha dafa melha sefa nguɗufe amma wurka na negol damoji seghankal tughine ai amma dakanakam damelho ushingho sese unhankale ndzuk kudakana sefe ngudufe kam navayach Yayun unzamaniya umayunma nasnskwaba ghu’ika kak tudubta dubu hurafumsaka kudi kathan damevuny ma ghutsukuka maka amma dakanana kgthan damevungma thu thaks dubu hutafumsaka desunganato dubu hutafumsakana zamancyunma hutsuka mak amma kudakanana nakathan talama kwaɗa wangigh dasud uptaka kabowa dasungate damahgs nakathan ngunda dasukwataka kughuzama ghuraghma kwaɗbe ghu’ikabew dakanu bale kathanga damevung toh se unhankal sefa ngudufiya sefa ngudufe ndzuk dakana navaycch kam sefe nguduf iya sede ungase dedamung sauki ya nduzka nda ina dakalobmowe ndaneche neche lcawai dekancbun se unh ankale ndzuk nganne navajeche eh’ alun gefaralamow ndiya kudakana kada ungebo lageutudo ungesbo hin uraghe kada ghina ghina hankal dakano suunabulwa amma dai se unhankale neche kans ndzuk kana navayache agha ushinghnaka na vana galufgala ghangna ai'ng hangma nasudo malal ndamulwa ai navaye ndzuka manalomuwe gebakidayo chubpamowa damulwa mowa mavuran da damung nda mulwa mow neche takodumow uvuladedamung gebodayamowa kowa kulabe dadunda lelulala mulwa toghan mavure dedemung undughs nda mulwa tan gabadaya malafa nɗaɗamung dzuka dunye luwana makowa lach nda mulwin ghina ghankala kowa nda kowa mahga taghan yada chaghuramow kowa vutunchma nda wahala ndzukna neche takudmow uvula nɗaɗamung malunga dadamung tunde lapye konda mulwa neche mavulun nɗaɗamung lapiya tunde ghina ghankala kowa mulwa taghan na gaba dayamow a’baseluwa yun bew takodiyu Gabaɗaya luwa takodmow ɗeɗamung maghins ɗaɗamung lapya ndza dadamung luwa mowna lapya malafa luwa kowa vurach dunhsnkalen vur amow ndzuka ndzuka zuɗa zuɗa yanda ghina hankala kowa mahgin mang langa ɗaɗamung unɗa lokachiya mama lanana ndzukna ina labari mamow manar ushin hamowma sunaghan ina labari nana ndzua nana lalak ina labari kowa mase mamski mada vulunla lrin ndzukns sumow wahala umdiya ragadumow tharamow ghugamow gabadayamow alaragadka unghijera malach ina labari mamau ina tarihi unga ushina mow namauna vuramau ɗamahga har lach lna mamaki lna labari unga ushinsmow masung ama ɗaɗamun lapya ndzuk na neche talodmow uvula ɗaɗamung lambad gabadaya amavula ɗaɗamung ndzuka lafiya ndagana melha mowo ndaga nomow kalkalaha yayungye unhaghana sagangahayun hinka yayayun gabadaya amavula ɗaɗamung lapya ndzuk mulwa neche kawai takodul uvula ɗaɗamung ndzuk dakanana maga kwanchiya lapiya yanda ɗalafata luwana tsuh uramau lafiya unzamana wurka nayayungye luakyun dun lumana kudi na’ina ghuka harsukutun sukuyun lna mayfah rabiya mbula agolchi yuta jebnana sakuyunna karya dzugulung dasaungahuyung damanga giya lokachiya mbula dachidayutala lungubulayung